Pinahiit tisiam pinahiit lohumalaku iyapula imai inian aureki lisiam pinahiitsiam aumusti maseia <hesitation> ahirnya auhasei pinahiitam, pinahiitam ianisuka tapi pinahiitam iaharuma po musti usihani koa nikur atau husaalee, jadi selama mangkali ula loatisa baru auhasasu'u hasasu'u laae auhasasu'u laasobaru ami ausahani <hesitation> ami ausahani loho ami adapati keturunan <hesitation> keturunan noho baru arau poaitu suiaia auhulasula sikola lutu la jadi malusia siam pinahiitam, pinahiitam iahalamai hartaam juta hutunima ianimaskawinam husatu utun, jadi pinahiitam iaharuma osiam amiharuma hula aka ahula arali cengki arali pala <hesitation> ahirnya pinahiit itarua amimusti asailosulu inianam. <hesitation> inianam tapi auharuma pobisa koa usite esaimalee kotamani ritanaman liem bisari usimenia jadi itamusti ijagari iaia <hesitation> tutu nialiem bisa nijaga hula sulasikola tutu bisalajadi malusia, bisalajadi sarjanalajadi insinyur harus itari usaha, jadi kalo alari cenkina amimusti asaa auleam baru amoilun ahetimoto masoi amianikam memang malusia houn niramiem malusia loho malapu lapu houn, jadi ajoget itimalusia lajoget ramilesa tutusakaela maisian loho malakun son jadi maijoget lainianam amso baru sulaluni siu pinahiitam inanam tati amanam laluni siuroho tatpi nimalusiaem, jadi ami maisian maihaleu tiduaam lahula lahuala itijoget ihaleu mairinianam <hesitation> amso baru pupurina loho baru sabua amaluati pinahiitam inan tati amanam lahjulan pomainia laharuma poiyah. Saipulohoma uraliluin tauali salilua lasoluham <hesitation> autati pinahiitasam loiloho araliluin <hesitation> araliluin lohoam mangkali lisekitar hulan sali lohoam, terus abali limohomai abalilelohomai baru ajaga cengki intati palaem durianluem ajagari karnasan itari barang harta.